اكلتى المفضلة هي السلاطة المشوية. هذيا في العموم معناتها في اوقات العام كلها ما تختلفش. اما ما يمنعش اللي هي ساعات نحس روحى شاهيا حاجات اخرى. ساعات نشتهي بيتزا ساعات نشتهي ملاوى. ساعات كيف نبدا مريض انا بدي شايف كنت طيب اللي ماكلة متاع دار سخونة ويجيبها لي من غير ما نضطر انا نوقف نطيبها يعني ماكلة صحية شورتواكى نبتى مريضة اما في المجمل السلطة المشوية هي المفضلة